Mi watan nyamdu ha nder boro am ngam to mi somi mi nyama. mi heban pade bo chattude borne mardum boggol mi habba kosde am saata masin. mi watan hifneere sanyinga je a'tinta am pewol ha hore am sai mi wata limse petel-petel je derke en heba mi nana beldum va'ugo ka'e mai.